أكيد هحب إني أسمع الموسيقى الكلاسيكية لإن الموسيقى الكلاسيكية كل موسيقى وكل نوتة كانت مكتوبة كان وراها قصة وراها غرض بيكون كلها <hesitation> موسيقى راقية جدا ، دلوقتي العصرية نوعا ما فيها شوية من التفاهات او الكتير من التفاهات يعني محبش أبدا اني انتمي ليها